ګلان ډېر ډولونه لري، او زه به تر وسې پورې یې نومونه واخلم: ګلاب، چمن، نسترن،، رازقي، شګې ګل، لاله، سوسن، نرگس، ياسمین، او ارغوان. همداراز، چمبيلي، نيلوفر، د بادرنګ ګل، او د بنفشې ګل.